أفضل <hesitation> زر إيقاف الزمن، لإني أقدر آخذ راحتي في الوقت الحالي، واقدر أركز على نفسي ما في حاجه تزعجني. هاي أحس أفضل خيار من إني أرجع <hesitation> للورا فبحس ما مابفايدة يعني إني أرجع لورا.